Mopeti satelite oiyave ivate ara i ara rupi ara ivate koti ñamae yave je kiraipa jokope öi, oimeko jokope oparaiki avei mbaenunga maquina imotor ndie jaema jokuako ome supe ipuere vaera oi jokua iarambo jokope opita öi